Shule <noise> ka ɗeɓe ne ɓeri kimiyo er ki yele koɓo, shule ka ɗeɓe ne ɓerimi yo, ne ɓeri tin folen Yamba monne shulen numa ye nung lomo ti jejerenghi ti kele ti kele ti kele ti kele, neha taŋ vong nemwan kang a na akang nekang yi ne kang yi, shule ka fole uli ka fole ne ɓeri yo, kuma ka fola uli vurumti nigoyo to shule ka ka ka ɗeɓe vurum ti nigomiyo, ka ɗeɓe ne ɓerimiyo yinshika shotikan ge mi shule ka ɗeɓe ne ɓeriyo tin fol ne ɓerin erenu shule na lul yo nigo lul ti ɓakale, bawai ɓon lo ge luk shule ka a ko kwin shule namoyo ɓofa ɓollo gen mi ere nu ning lo ge shule ka shule ka wele to shule ka ɗeɓe ne ɓeri yo yinshika ko shule kwen namon she ɓeri inn shekemon kwan ɓo mone ɓerimoyoe ku mon ɗo ka lau ti vere ne a yem kang a yem kang a yem kang to ai ɗeɓɓo shule ma shulema riɓana yo shulema riɓana yo to shulekung ka ɗeɓe ne ɓeri yo tin fole ɓerin Yamba kumo moti shimo ma mo ere fole ɓeri ti shimo nuŋ shika nuŋ ka kan kan gemi moti shimo mo er fol ɓeri ti shimo, Nuŋ kamwa ne kamo erenu nuŋ kung fa minne kai ka folem ne ɓeri yo nigomi ka ɓakle, minne nuŋ kung ka yillim ye wushal kon jemi we to mwa mwa bashimo ti jet mwa ne nuŋ kwe yo, amma in mon yi mwa minne nuŋ uŋ fa mi daba male min ne nuŋ uŋ fa, to ko shulen namon she mon tele kasuwa ma mwa wilin la mwa wi ɓeriyo she dai ko ata ɗeɓle ye shoko kati wele shulen namon she ma um ye luang shulen nanin shema ni ɗore nine gumliyo shulen nanin shema ni ɗore nine nunkang yo to shule ɗeɓe yo mone ka yillan mwane naye were shoko, ye shoko ka uri pitiririring tijet tijet tijet t- ti kele kele ti kele shule ɗeɓe shule ɗeɓe uli uli ɓeri yo tin fol uli ɓerin yamba she mo ti shimo ɓa yadda kamo uri lomo da yadda kamo uli ɓeri mon ko mon uri lomo Mon uri lomo ti kanak ɓo mon she mon sheu lomonɓo mon sheu nuŋ ti lomon ɓo to ko shule kwen namon she ma ɓeri moyo amma ar idan mon riga mon shuele ti lomon nu mon uri lomo tun ti tii shule namon shema ɓeri namon she to a sheu a shue nung ti lomo ɓo a uri a uri ma nungka mo yo, to ɓeri yo ma gabaki daya mwa wi ɓerin la, to shule kwe ma ka ɗoren ɓang ti tuka jejiren ti tuka ɓan ti kele ti kele to shule ɗeɓe ɓeri yo.